Jóoó <hesitation> jóoó go iⱥ’ kiee jnⱥ’ jnⱥⱥ týynáa’ jmⱥⱥ rá’ tý í’ kierá’ jmⱥⱥrá’ ää ‘lii jö jmⱥⱥ rá’ xǿ emare ti kie ‘lii kö, jötu emare ti edseli xen juiira jmⱥⱥrá’ xǿ kö’ mⱥⱥrá’ dxi roo mⱥⱥrá’ ejö tý í’ kiee rá’ e mⱥⱥrá’ jé lⱥ. jötu mare ti mý fée’ kieerá’ kö’ jánáa’ dsa jǿǿǿ kuɇɇrá’ ý lajyn dsa i ku gín ixen jia’ juyy kö’, kuɇɇrá’ ý, xé’naá’ ý, jmⱥⱥrá’ jmý’ kuⱥⱥ jmý’ kiee jná’ dsa jmíi e jmⱥⱥrá’ ejö tý í’ kiee jná’ dsa jmíi ejmⱥⱥrá’ jóoó go iⱥ’ jéla.